افضل استكشاف الفضاء على انو استكشف المحيط -دائما اغيد اغشع اشكو فوق، اغيد اتفتل، اغشع هاي النجوم، القمغ، من اطلع من الارض اش غاح يكون شعوري؟ هذا الشي كلش شعور استثنائي وو غريب بالنسبة الي، وكلش احبو